Naye' naye' la naye' nagat naye ndo bij naye' nal naye' nguj a nane' nane'-nane' ren nane' nagat nya nane' nal nya nane' nguj nya azul azul be' azul- azul ne nya azul nagat nya nzo- nzo thi- thidib jwa'n nzoyo nak nagat nagat nagat na nzo nagat nal nya nagaz nagaz nal nya nagaz la nya nagaz la biz nya nzo- nzo nakis nakis nagus nzo gus gus nal na gus ne nya gus nagat nya nzo jwa'n naye' limon naye'-naye' limon naye nal nya na re- re re jwa'na tamod- tamod nzo yoy nayana nzo thib neda jwa'n xanak ros na konch na konch nal nya konch xne nya konch nagat nya e- e benxa- benxa nzoyo thi jwa'n tata mod ndenta mena lo diste na na ze ntentaney ndoxkua re- re xenak re jwa'n nak nzoyoba tyz nalxa nya sipta kolor ndoley per tyz ley nagatxa nya pues nagat pues nagatxa gabmen za, mbay na nzo thi nzo thi jwa'n anta nal tir nya thi gus nal thi ngus nguj er jwa'na tamod yia- yia re jwa'n nzoyo nzo.